<hesitation> Karazana vinaigra misy a: misy a vinaigra mena, vinaigra fosy a, de vinaigra de cidre a, de vinaigra balsamique. <noise> De fomba fampiasana ananjy io samy atao aminà lasary aby si, fa ilay balsamique igny a no azo atao aminà sakafo efa masaka koa, de karahan'zany koa le vinaigra fotsy na vinaigra mena, azo atao aminà lasopy koa izy io a, jareo i avaratra akagny koa tegna magnano ananjy io de samy magnana ny degreny.